Ba bisí sɩ tíwɔ, tíwɔɔ síŋíya mɔɔ, kʋwɛ sɩ kʋʋ mí wʋsásɛɛ? Kʋwɛ sɩ kʋʋ mí dʋŋásɛɛ? Kpákpárásɛ tíɩ tɔñ fɛdʋ sɩ bɔɔ tútúú wáana dúúnia mɛ lɔ bʋ síŋɩ lɔ ɩ ná sɩ bʋʋ fɛŋí dziró ŋmíɩ bʋwɛ sɩ bʋʋ mí dʋŋásɛ, bʋwɛ sɩ bʋʋ mí tʋtʋŋɛ, bʋwɛ sɩ bʋʋ mí lekifɛrɛ, doomi bʋná ró, bʋ wɛná kazɩŋa, bʋ wɛná kazɩŋa. Mɩnɛɛ bʋwɛɛdzɛ, ŋsɩ álámɩná ñ mɔsɩ siráa ka ŋʋsɩ tíwɔ kpaŋ! Ka kʋŋ kí, ɩsɔɔ fɔsíyá báa bé ka fɛ álámɩná wosóo tí, tɛfɛ tíwɔ kɔɔ ñ náa kʋ síŋɩ lɔ kʋ wɛná féñfélená lɔ kʋ dʋ bíya báa kʋ táa dʋ bíya lɔ kʋ féñfélená wɛ gɛríŋa ké bɔɔyɛnɩ, wosóo wɛ kʋdzaá, siráa kaá ññ ŋʋsɩ kí mɔ bɔɔyɛnɩ, bʋʋ wʋsí kɩ. Tíwɔ ró wɛná nɔɔ kʋʋ tɔñ tɔmɔ amá dá táa mí bɔɔ, ɩssɔɔ mí dí feé-feé tɔŋtɔñmɔ, dí feé-feé dɩ dzɔɔnɩŋɛ, dí feé-feée lobíse. Ŋnáa? Bʋ hɔm hɔŋ sɛ dɩɩ kpéri yá dɩí kóro tínɩŋɛ dɩí leñ mɔ bɔɔyɛ, dɩwɛ dɩí yɛ tínɩŋɛ dɩgaŋgáñ ŋá, dɩí mɔsí dɩí kʋna dɩnbʋkááta. Ŋnáa? Ba wʋlí sɩ bɔɔ wáana wosóo dziró, bɔɔ wáana kzaŋa dziró, bíɩ álámɩná ŋ yɛbɩ dɩgaŋgáñ ŋmíɩ, bʋʋ wʋsí bɩ. Bʋʋ wʋlí bɩ. Lɔ bʋwɛ sɩ bʋʋ fɩtí nɩ. Amá bʋrʋnɩŋɛ wɛ, ɩsɔɔ báásíyá fʋsɩ bʋná ka fɛdʋ. Bíɩ dɩ mɔsí ŋsɩ tíwɔ mɔɔ, tíwɔɔ fɛŋí. Kʋ wɛná wosóo, bíɩ kʋ tána wosóo bɔɔ, kʋ táa síŋɩ gaŋŋ! Fɛfɛtɔɔ fosíyá lɔ bʋ táa leñ kí bɔɔ. Tíwɔ wɛná wosóo. Bʋ yelé bíɩ ŋ kʋñ kɩ bʋʋ bisí kɩ. Bíɩ abɩlɩbá tíwɔɔ wáa, bíɩ akɔdʋ tíwɔɔ yáa, bíɩ akutú tíwɔɔ, bíɩ sómóo, bíɩ dikuñkumiléé yáa bíɩ kubéé yáa, bíɩ báa yáa, báa akʋ dziró, kɔɔɔ lʋlʋwá biya kʋʋ dʋ bíya bʋʋ fɔɔsɩ dʋ dziró lɔ kʋ síŋɩ kʋwɛ wosóo mɛ kɛ ka wɛ, ka wɛ fárɔ límɔ fátɔ límɔ dziró ŋmíɩ. Dzɩŋ sɩ kʋ wɛná kʋ wosóo lɔ bíɩ ŋ kʋñ kɩ abéé bíɩ ŋ yɛkɩ ɖaɖasɛ, ŋ fóróri kí fɔlɔɔkʋrʋ, bʋʋ wʋsí kɩ. Dá yáa dɩ tána dóŋɛ kaá díí mɩná bʋ dzɔɔnɩŋɛ bɔɔ. Ba tá tɔŋ fɛdʋ sɩ tínɩŋɛɛ tɔñ tɔmɔ bɔɔ? Ba tá tɔŋ fɛdʋ sɩ tínɩŋɛ <noise> tínɩŋɛ tíwɔ álʋna wɛ tíwɔ ŋbéna wɛ bɔɔ? Ŋnáa? Kpákpárásɛ gɛ bʋná bʋ dzɩñtɔ álɩ ka kɔnɩ kaa ná ka yúkú ka dzɩŋ sɩ tíwɔ ŋmíɩ, tíwɔ wɛná wosóo, tíwɔɔ fɛŋí. Bɔɔɔ fɛŋíyá doró bɔɔyɛnɩ, bíɩ ŋ ŋʋsí bɩ sirá, bíɩ ŋ dʋ fɛbɩ dzaŋfɔɔ dziró bɔɔyɛnɩ, bʋʋ wʋsí bɩ. Tɔɔ goóreé mʋ dzɩñtɔɔ taláa <noise> dzɛ.